मुन्टो धुनाइ लागि स्याम्पु लाउनो पड्डो छ । मैल्ल्या मुन्टो सफा अद्दाइ लागि रे <hesitation> अब मुन्टाइनागा चाया मुन्टाइनागा तेल सप्पै पुणो पखाल्लाइ लागि स्याम्पु लाउनो पड्डोछ । स्याम्पु लाएपछी मय-मुन्टाइनागो मैल चाया तेल अब लण्लेगा रुङ्ङा तनी फुङ्ङ उड्डे रुंङा तनी सप्पै निगो बनाउनाइ लागि स्याम्पु लाउनो पड्डो छ । स्याम्पु एगै कम्पनीगो हुनैन । कम्पनी अन्सारगो <hesitation> अब आफुगी चाइया अन्सारगो छुट्टाछुट्टै कम्पनीगो स्याम्पु लाउनो पड्डोछ । अब कति स्याम्पु चाया फाल्ले स्याम्पु हुनाछन् भने कति स अब मुन्टो सफा अद्दे मात्र हुनाछन् । अब मुन्टा स्याम्पुले मुन्टो धुइन्झाइ अब <hesitation> मुन्टागा रुंङा निक्काइ चम्किला निक्का सफा रे मुन्टामी भयागा सप्पै फोहोरहरु हटाउन्या हिसाबले स्याम्पु लाया हुनोछ । स्याम्पु लाइन्झाइ मुन्टो सफा हुनेभ्यो निक्कै धेक्कीने भ्यो । चिटिक्क धुइन्झाइ सुज्जिने मु रुंङालै निक्कैरी सुज्जिने भ्या । तासाले स्याम्पु मुन्टो धुनाइ लागि काम लाग्दो छ ।